نعم يجب ان يكون للأفراد حق الأختيار لأن اشوف انو بعض الأفراد يفتقرون اي- حق الأختيار ببلد مسالم اي- لكي يعيشون بسلام.